Yë, yë ëjt's dun nyaj xa'ajpyë amaxa'an am jue yëdun tyun xaj, ko'o yë bi'i yë a'ax fyop pax unkë am, pues yajwansëp je'e yëdun tyum ko'o bi'i yëdun jue yëkyë bi'i dun yajwansëy yëyëch ëch dun na najuëb nebyëch este dun xi'im të nëkapxyë.